Ман ҳайрон шудам, ки шумо ва шавҳаратон дирӯз куҷо будед, чунки шуморо дар зиёфат надидам. Ҳама дар бораи шумо мепурсиданд. Ман фикр кардам, ки шояд чизе шуд. Умедворам, ки ҳама хуб аст. Агар лозим бошад, ман омадаам кӯмак кунам.